yaani uhuru <hesitation> dubian ishiniih hinlimit yoyote hinkabduh, malum at fet dubbeta, <hesitation> walum at fet dubbenoh lakiftah, dub freedom <hesitation> ispichin yaani akkum attin fetuh, wakati atin si pimen hinjirtuh, mal taani wan tan dubeddi, wan tan hindubbetini siyeden kullin hinjirtu, malum at fet dubbetah, malum at fet lakiftaah, dub freedom ispichin keriah innama kulliah hinjirti.